Nang wu̱ nang nyi̱ ntacci̱ de̱, nu̱bu̱ she̱ nwum nyi̱nu̱m bu̱ dur a kam ne̱ kiyekin ne̱ tṵṵ nyi̱ yang kiyeshi e. Fo̱no̱ nyi̱ di̱ nyaa ku̱tu̱ng nyi̱ na kuwo kamshi̱n, fo̱no̱ nyi̱ na nyi̱m yaa me̱cce̱ wu̱- yaa me̱cce̱ shii tṵṵ shii lamshi̱ e̱. Di̱ ka nkwang we̱ na li̱i̱r a te̱ti̱mẹ ko̱. Li̱i̱r re̱ nye̱ di̱shi̱ a ti̱me̱l Maa, nwe̱ na shi̱i̱r nai̱ fang ti̱i̱ kabal nye̱ a ti̱me̱l Maa nyi̱ ncii wuye swi̱i̱ swi̱i̱, fo̱no̱ bu̱lto̱ ki̱ni̱ng li̱i̱r nai̱, na nu̱bu̱ di̱ nyo̱o̱ di̱ bwang nu̱bu̱ yang ti̱i̱ kaba di̱, nu̱bu̱ she̱ nyo̱o̱ lam dur a kaba swi̱i̱ swi̱i̱ a kam ne̱ ti̱i̱ kaba shii yaa me̱cce̱ adurshin e̱. Bwe̱ndu̱ mbwang na li̱i̱r e̱, Nu̱ba Maa mmu̱r bu̱ dure shiye, ni̱bi̱ di̱ ka nyaa kab, fo̱no̱ nyi̱ wu̱ nyi̱ bur e, nyi̱ na mu̱r- dur nyi̱ yaa me̱cce̱ nyi̱ faam yang kab nang we̱l ni̱bi̱ e̱. Na nyi̱ di̱ ka nyo̱o̱ du̱ro̱ yang maake̱l nye̱ ti̱i̱ kaba nu̱bu̱ nkiye ke̱e̱di̱ di̱ mbwang nu̱bu̱ kab e̱ di̱. Fo̱no̱ kwodukum we̱ kam ne̱ yaa me̱cce̱ le̱ Nu̱ba Maa. Wu̱ko̱ so̱ wu̱ko̱ nkum lo̱o̱ ko̱, wu̱ko̱ so̱ wu̱ko̱ nkum lo̱o̱ ko̱, bwe̱ndu̱ nkari̱ng yaa me̱cce̱ le̱ Nu̱ba Maa. Nu̱ba Maa ndaa dang a bang Maa, mmaa bu̱ du̱ku̱m nẹ sṵṵ tu̱u̱ ko̱ro̱. Fo̱no̱ tu̱ro̱ nkuno ki̱ni̱n o̱, nkuno nfe̱? Nyi̱ ncii wuye na fang ko̱su̱ng nyi̱ so̱ wẹ cinkel nye̱ swi̱i̱ swi̱i̱, fo̱no̱ ko̱ mbu̱lo̱ ki̱ni̱ng, nyi̱ dure nyẹ, nye̱ cing bu̱tti̱n, tu̱u̱ mbe̱e̱ti̱ nyi̱nu̱m mo̱ kati̱m daku̱m kaba a Ŋu̱ba Maa, kati̱m maa bi̱li̱ng, kati̱m fo̱no̱ mangke̱. Bi̱li̱n mangke̱ a ti̱i̱bi̱r re̱ nye̱. Lo̱b nyi̱ di̱ ka nyo̱o̱ kwodukum kar a ti̱i̱bi̱r re̱ nye̱. Di̱shi̱ be̱e̱to̱ li̱i̱r a te̱ti̱me̱ ko̱. Maa bu̱ a kaa ti̱me̱l Maa, te̱ti̱me̱l nye̱ ko̱ ki̱ni̱n kar di̱ ka mbuuro adure yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱, nu̱bu̱ kab e̱ cingkele nu̱bu̱ bur e. Mangke̱ nang ti̱me̱l nye̱. Ti̱me̱ ko̱ Najeriya kar, kubine di̱ ka mbu̱l ni̱bi̱ a kam ti̱mẹ ko̱nu̱ngo̱. Ti̱b ni̱bi̱ li̱ye̱ri̱nki̱n a kam kubine, ko̱no̱ nyaka le̱ ti̱mẹ ko̱ we̱, fo̱no̱ nkaa ni̱bi̱ bi̱lẹyi̱n daku̱m shi̱. Nte̱e̱ mbe̱e̱to̱ nangshi̱ e̱? Tṵṵ mbe̱e̱to̱ nangshi̱ e̱ di̱shi̱ mangke̱ na bi̱li̱ng ne̱ bu̱tti̱n a ti̱i̱bi̱re̱l nye̱. Nyi̱ we̱ yim fo̱no̱ ki̱ni̱ng nyi̱ di̱ nkun di̱, nyi̱ yim na ku̱ddu̱re̱l bu̱tti̱n, nyi̱ so̱ du̱ro̱ faa dẹ daku̱m kaba, yang kwe̱nki̱n nyi̱ne̱, nyi̱ daku̱mmi̱n kaba? Nu̱bu̱ du̱u̱ru̱m wu̱ kab ē, kar na du̱ro̱ maa ti̱i̱ kabal ti̱mẹ karci̱b ē, nku̱wo̱ yo̱o̱ tadi̱l Yamba a ti̱i̱bi̱rẹl naki̱n nẹ shee̱ maashi̱ e̱. Di̱ shi̱ tṵṵ mbe̱e̱to̱ ti̱me̱ ko̱ ki̱ni̱ng mbuuro, ni̱bi̱ wẹ nyu̱wo̱ kubine. Nu̱bu̱ na faa naki̱n yaa maa dee̱ ni̱bi̱ di̱ ka nkun adure naki̱n di̱ nyobung. Nu̱bu̱ di̱ nti̱i̱ kab so̱ shii ti̱i̱ ti̱i̱ ti̱ng kiye kiye cire di̱, ni̱bi̱ nlam bu̱ fang kiyekel cire a te̱ti̱mẹ ki̱ni̱ng. Mbwe̱ndu̱ te̱ti̱me̱l nye̱ nkara de̱. Fang kiye taki̱rtal battile, nu̱bu̱ nkiye naa mfaa nyi̱mki̱n a kamshi̱ ẹ, kadi̱we̱ di̱ na nunde nkiye de ti̱ng na ni̱bi̱ yo̱o̱ yo̱o̱ su̱u̱ nu̱bu̱ a fii naki̱n ne̱ shiye di̱, te̱ti̱me̱ ko̱ na yaa yaa kwangje̱. Fo̱no̱ du̱ro̱ nkiye di̱ ntur sabake̱, di̱ nre̱b ki̱nal she̱ adure naki̱n e̱, yaa ni̱bi̱ yang dekkel bo̱l dṵro̱ dṵṵr, de yo̱o̱ta sṵṵ bwẹndi̱. Mu̱ ko̱ mu̱ mangke̱ na di̱re̱ a kabal mo̱ du̱ro̱ kab du̱ro̱ dṵṵr maa nu̱m nunde wu̱ ni̱bi̱ yang saake̱l mo̱ a lo̱o̱. Kubine di̱ ka nta ni̱bi̱. Fo̱no̱ di̱shi̱ tṵṵ mbe̱e̱to̱ ki̱ni̱ng bwe̱ndu̱ di̱rẹ na yi kiye de, nke̱e̱bi̱ shi̱ a we̱, nkiye bu sṵṵ bwe̱ndi̱. Mmaaki̱n nyi̱nẹ naki̱n yang e̱? Nakin man ya. Nayi we kimke cire a kamjin di. Tṵṵ kad we di cobde di nubi yo fana cṵṵ bwandi, na dakum ka bal time yang dakam kaba cwi cwi. Fono nubi nyo lam dṵr, nubi ding yo ma nyidir a kamjin, mubi mange ma tṵṵ tetume faam dakum kaba, kar nubu kinin kune a kinin yi ci wuye nyi co nubu kab ē je di a funnun a cnaye je nubu fa dakum kaba kadi we di lamji ka nyakal lo̱ ji. Mange kudrel ma tṵṵ fanje wu time kar faa̱m dakum kaba. Dishi nyalalle nye kinin nye ma nyala na nuba mah muba mah nyi ma kanadi na bṵtti̱n, nuba mah nyi murdur nang wu dang nubu yim a bang ma, mange na ko dukum nubi mango ko buttin, na nubu kudu din ti din ke kedi nubi ya mecce a durjin ē, nubi ya mecce a durjin na nyin mur durre nye ken kṵṵ le mange, ken wugo kebi dangye mange, wugo kebi kṵṵm loyong mange kar nyin bwang ci̱i̱r di̱i̱n di, timel nuba ma bwang bwang cel ko fiye. Atti̱n di̱ nyi̱ nyi̱ ndam daku̱m kaba le̱ ti̱me̱ ko̱ nyi̱ na dr bu̱lle̱ nye̱. Nye̱ maa keli nai̱ nyi̱ so̱ na du̱ro̱ di̱ mfaa yang kab e̱ di̱, tṵṵ ni̱bi̱ she̱ maashi̱ faam daku̱m kaba na bwe̱ndu̱ yaa mu̱ nyi de na mu̱ ndu̱ro̱ dṵu̱r di̱ nlam nunde wu̱, ka ndu̱ro̱ kabal mo̱ di̱, ncii shi̱nu̱m wuye a nyinel she̱ di̱, mu̱ so̱ mu̱ we̱ na ti̱b ni̱bi̱ fatu̱m di̱ mangke̱ na she̱l maaki̱n. Na mu̱ ncii wuye di̱yẹn kar ye̱r ni̱n so̱ mbe̱e̱to̱ ka di̱re̱ diin ka ni̱bi̱ rab di̱, na mu̱ di̱ mbe̱e̱to̱ di̱ nta wolshi she̱l maaki̱n di̱, dooshi ka mu̱ mangke̱ na kwaan di̱ nu̱bu̱ ko̱ro̱ ku̱u̱ran ku̱u̱ra, tṵṵ mu̱ mmaa shinum kwangshi̱n e̱. Fo̱no̱ na mu̱ di̱ mfaa she̱l maaki̱n di̱, yaa ni̱bi̱ yim shi̱ diin, nlam bu̱ du̱ro̱ be̱e̱ yi a bu̱lle̱ she̱. So̱kti̱ne̱ na di̱ mbu̱l a kwandi̱ke̱l naki̱n she̱ di̱, na di̱ ncu di̱ mangke̱ na du̱ro̱ to̱k ne̱m ne̱m a we̱. Di̱shi̱ tṵṵ be̱e̱ti̱ke̱l li̱i̱r a kamshi̱n e̱. Nyi̱ nkelkel Nu̱ba Maa, nyi̱ nyo̱o̱ nunge ke nyi̱ kuwo, ni̱bi̱ karci̱b di̱ yaa kab, di̱ ndi̱b nyi̱ne̱ bur. Fo̱no̱ na nyi̱ di̱ nyi di̱, nyi̱ so̱kane̱ nyi̱ Nu̱ba Maa nyi̱ maa nyi̱ne̱ nyi̱ maa nyi̱nẹ o̱, nyee̱ maake̱l nyi̱i̱di̱r na bu̱tti̱n, kwe̱nyi̱ne̱ nƴi̱ nyang kab e̱? Na- fang ko̱su̱ng we̱ maake̱l nye̱- nyi̱i̱di̱r di̱, nyi̱ na dur bu̱lle̱ nye̱ nyi̱ sawe̱ bu̱lle̱ nye̱ maa nyi̱i̱di̱r na bu̱tti̱n di̱. Nyi̱ yaa yaa kab o̱? a nyi̱ yaa kab. Di̱ ka nkwang fang kwaan ki̱ni̱n, nu̱bu̱ nta ka- a mi̱le̱ sher farfada yang a sher ti̱rkamo̱ di̱, ti̱ng di̱ mfaa di̱ shii yang bwangke̱l fang ti̱i̱ kabal te̱ti̱mẹ ko̱. Shii maa yo̱o̱ fṵm ne̱ shiye di̱, shii maa naki̱n battile ko̱, shii kiye ke̱lle̱ naki̱n ne̱ battile di̱, so̱ti̱kne̱ kar tṵko̱ maashi̱ ni̱bi̱ ye̱shi̱ so̱kane̱ nu̱bu̱ maashi̱ nyi bu nyi̱ne̱ nyi̱ne̱ o̱, shii ko̱ shii ke̱e̱di̱ o̱, shii kiye ntaki̱rta yaa shii yang maa shi̱ a bwatti̱re̱ shii na kwaan ne̱ shiye, na bokkumel shiye we̱ maa naki̱n kwangshi̱n di̱, ni̱bi̱ ma mfaa li̱i̱r. Fo̱no̱ na kwatti̱ne̱ di̱ nsabbu̱ti̱ maa no̱o̱de̱ yo̱o̱ dure shiye ka nu̱bi̱ ke̱e̱di̱ <hesitation> mfang mbwang fang mwari̱n di̱, maa mmwari̱n di̱, yang maaki̱n nyi̱ne̱ ni̱bi̱ faam daku̱m kaba na nu̱bu̱ kere maashi̱ e̱ di̱ mbu̱o̱ ko̱dṵl shiye di̱ ka maa a bwatti̱rẹ di̱, ndi̱b naki̱n she̱ di̱ we̱ yang e̱shi̱ ẹ? Mangke̱ na fang made. Nyala wu̱ nyi̱ maashi̱ e̱ dishi, nu̱bu̱ mbwang fang kwaan e̱ kwatti̱ne̱ nyi̱ di̱k dur na wu̱tu̱b na batu̱b karci̱b, kumbiya na kwatti̱ne̱ nu̱bu̱ na kwaan e̱. Nyi̱ di̱k dur a maa naki̱n ko̱nu̱ngo̱ kar. Naki̱n ne̱ te̱ti̱me̱ o̱, wo̱l battile. Ni̱bi̱ yang maa naki̱n kar. So̱kti̱ne̱ ma nyi̱ cii wuye. Na du̱ro̱ ko̱ di̱ mfaa di̱, so̱kti̱ne̱ nyal nyal du̱ro̱ diine, na nangshi̱ ni̱bi̱ mfaa daku̱m kaba. Du̱ro̱ ko̱ nyal ni̱n, so̱kti̱ne̱ na mu̱ mfaa di̱ mu̱ to̱k mu̱ ku̱u̱ra mu̱ nyal du̱ro̱ diine. Na nyi̱ nwe̱ maashi̱ nangshi̱ di̱, Nu̱ba Maa faa faa daku̱m kaba. Yim kwangshi̱n na mu̱ mbwang mu̱ ndu̱ro̱ du̱u̱r di̱, maa tṵṵ kwange̱ wu̱ kadi̱we̱di̱ maa sobkin adurshin. Adure yaa me̱cce̱l mo̱ di̱ye̱n ka maa mu̱ we̱ te̱ti̱me̱ ka mu̱ mangke̱ di̱, ni̱bi̱ yang ku̱u̱rashi̱ na mu̱ adure yaa me̱cce̱ mu̱ yaa me̱cce̱ kwangshi̱n e̱, ni̱bi̱ cii cii wuye so̱ di̱ye̱n nyi̱ di̱ ka nbu̱n du̱ro̱ ko̱, du̱ro̱ fanje̱. Maakẹl nye̱ yi̱karki̱n, du̱ro̱ fanje̱ mmaa nyi̱nu̱m yi̱karki̱n a ti̱mẹ karci̱b e̱. Ni̱bi̱ di̱ mbu̱n ni̱bi̱ yang cii wuye swi̱i̱ swi̱i̱. Fo̱no̱ ko̱ na nyi̱ nyi kwangshi̱n di̱, nyi̱ nti̱i̱ bu̱ di̱, nyi̱ yang maashi̱ nte̱e̱? Nang wu̱ kiye bu̱ti̱ e̱ karci̱b a te̱ti̱me̱ ko̱, nyu̱ku̱ nyi̱ yang kiyeshi e, kar we̱ na nu̱bu̱ nkiye kab e̱. Fo̱no̱ na mu̱ nyi kwangshe̱ na ni̱bi̱ di̱, di̱ye̱n te̱ti̱me̱ ko̱ ku̱u̱ra ku̱u̱ra na mu̱ kar, adure yaa me̱ccẹ wu̱ yaa bu̱ti̱ e̱. <noise> na kar nyi̱ nkiye a bwatti̱re̱ nyi̱ yaa me̱cce̱ di̱.